بلې هو مرغان هم کولی شي خپل مالک وپیژني لکه چرګان دوی کیدی شي تعقیب یې کي او کله چې د دوی شاوخوا کې د دوی مالکان وي، راحت وي <hesitation> خپل ځان راحت احساسيي. ځینې چرګان د دوی سره اکثره وخت نږدې ټولنیزې اړیکې لري.